في أحد الأيام، كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة مخبأة في أحد كتب المكتبة القديمة وكانت الخريطة تتأنق بألوان زاهية وبدت كأنها تحمل أسرارًا من العصور القديمة، فذهبت الأميرة إلى المكان ووجدت كنزاً كبيرًا ووجدت رسالة بجانبه قرأت الرسالة فوجدت أنها تعود إلى عائلتها القديمة.